النوم ضروري للجسم والعقل، يعطي راحة وتجديد للطاقة. الأكل يعطينا طاقة ويزودنا بالعناصر اللي نحتاجها. لو ما أحتاج أنام، أقدر أستغل الوقت بأشياء كثيرة مفيدة، أتعلم وأشتغل وأعيش حياة أطول وأكثر نشاط. لذلك، أنا أميل لأن ما أحتاج أنام، لأن الوقت ثمين وأنا أحتاج كل دقيقة فيه.